Iyo nte´e ntoko, ntoko tuu, <hesitation> pera, ciruela tee titu, yochaba canu, iyo <hesitation> ntoko chingo, <hesitation> iyo tikua, <hesitation> tikua ntiki, lima, chite e tinumi <hesitation> ti yukani.